القراءة، أني دايماً في أوقات فراغي اقرأ. غالباً ما اساوي هوايات ثانية <hesitation> عندي هوايات ثانية بس غالباً ما اقرأ. <hesitation> فيني ارسم فيني العب رياضة فيني اتواصل مع ربعي نسولف اجلس مع اهلي و أسوتي اروح الجامعة العب رياضة انزل اتمشى لكن ما- ما بسوي شيء ثاني.